اسی فریم اک ایسا سادھن ہے جو تصویراں، پینٹنگاں، سرٹیفکیٹاں یا کسی وی خاص یادگاری چیز نوں سنبھالن اتے <hesitation> سونا بناؤن لئی ورتیا جاندا ہے۔ فریم تصویر نوں تور، نمی، میل اتے ٹوٹ پھوٹ توں بچاؤن دا ہے۔ اس نال تصویر لمبے سمیں تک چنگی حالت وِچ رہندی ہے۔ فریم نال تصویر نوں کندے تے لاؤنّا آسان ہے اتے اک سکول یا دفتر دی سجاوٹ بناؤن دا ہے۔ فریم وکھ وکھ کاراں، رنگاں اتے ڈیزائناں وِچ مل دے ہن جو تصویر نوں ہور آکَرشک بناؤندے ہن۔ اس لئی ایہ کہہ سکدے ہاں کہ تصویر فریم سندرتا اتے سرکشا دونوں لئی ہے۔